Iyoo, ngugube, ngugube biñaŋ ma húri ma, yíŧi a gíw, wee ma fana ndi wili. Angi ñób mo babtili gimanda, gimanda angi ñób mo babtili de. Hanu uleey angi yaa mo; bari gimanda gimbabtili filli ma, <hesitation> ligir ndaani. Iyoo, angi too mo ubiiŧa, ayaa mo ammegesi, jala, angi yaa mo jala. Jali willi wembe, Haala ñaamate bsín be, bi ma tíngana, wina jali wembe, agí ngi wi ma a liiti willi ma, a bñef bembe agí ngi wi. Haala ñaamati wi, we Haala ma ñaamate, jali ma agaadim bembe a bñef ma, liitu wembe wee wi anyaantite. Agaa wu búl, agata wi to laga a yóy, a grayi gsoonj anto, anwoodte. Hi ma faŋ ma njali ma binyaa bembe, ndu ubiiŧa mo bmahŧi binbúŋ njali ma binbúli bembe jalim bàa ma. Hamma hi ma fana nyaayi, mmada yaa faŋ antimbi ma, angugubi hembe a hi ma hi añínte. Jala, ngugubi hembe, a hi ma hi bigolla ñínte. Iyoo, hina angugube jali willi wembe nda amegesi wi mo, wembe wi gí ge ngi hi ma fana suumti. Fgi ngi hi ma fgaŋti, fgi ngi hi ma fgaŋti, mbolo asala, ubiyeŋ yíŧooŧi a gyíŧi biléenti bisoonji bigolla bómbogi. Hal ma ndi njalla amegesi jali wembe asów, hali ma nhiila wi doroŋ. Ubiyeŋ ammúji wi, aa tti mada taa, hembe ha anbesde, atoo ma ŧag ubiyeŋ, <hesitation> jali we a wembe andaadi, hi ma antinan bin ajédi ma, hi ma hi anwomi, anwomte. Ndu jali wembe, wi maa wi númmate, wi maa wi ndaangi ma a ffomte fana. Ffomte ma amadan yaa, wi ma tíngani hi ma fana, fgúudi billi ma fana samindi gúudi billima boonj. Hina hi ngugub ma, dong jali willi ma, njali ma nsaantin bembe wi gí ge njali ma biiŧe be, wi maa wi anwomtite, wee ngi hi ma, wu maa gí buulu billi ma. Mma bi an mahlate, wembe wi maa wi mada nñaana.